Vao oiava reoreoparai aue vearo tou vo kepa ora vo urui siovaia vao oaia toupari, apeisi rutu uvuipai ra vearovira iravutaporo vi raga ora visi aao ora viraga vi katai eisi uva, vaovio rutu oaia vearo tou karepiepaivere oaia uvuipaviei ra taraipavio. Vearo tou oa karekepapeira vosia iravupa avivikepauvere o visi ao, aiteara vaiopa avivikepauvere ora akova ora iriavupa vi tatava varo, ora vi apeisi toaro vi kauo varo, vi paparo, evoeapa avivikea karekepieparivere. Eva oa vearo tou karekepiepaiveira vo visi ao vuruvuruia ro ia vo uruia vao oaia toupari eisi. Ovau oa vearo tou karekepiepaiveira aue, vearo vovou, iravure vearo vovoupauvere rutu, vosia vuri vovouva touparivere Vi varo siovaraia totoa, ari, evaita karepapere earga va vatauparivere osia karepapere eisi uva oavua eva oa vearo tou karekepiepaiveira vo uruia siovaraia vao oaia toupari. Oavu aue paropa pitupitu oaia uvuipa ra vearo tou karekepiepari, iravivupa ro ira eakepa potepareve, vosia iravu siraopievira vurari, ra reravi parorivere rerapa o oavivu ouri vere oa vearo tou karekepiepaiveira, ora vosia upiaro iravu reraiare taveteparivere rera reoreopiepasia, rerapa aio vatesia ora ovutarovu rera sisiupasia, rera tokipaoro, eva oa vearo tou karekepiepaivere vo uruia siovaraia. Oavu oaia uvuipai vearo tou karekepiepape, vao aue Rirotoapa avivikepa pitupitu, oa uvuipai ra toupaive vigei vararoia totoara. Vosia viapau rirotoapa avivikepavio vigei vararoiava totoara, arisiragaita toua oa vipau vearo vira toupaivere, eisi ari vo varato rutuiava eva toupaivere, oa vearotou karepiepaivere rutu vo kepaia ora oeravu voeao oea ruvaraia toupari ora uruia vao oaia toupari, evoa uva. Vearo tourutu karekepapere ora vosia uvavu kosiuviro ra oisiraga toupasia kosi virouvere vosia vear touia toupari voari vivaro tavukia. Oire oisiraga va karekepiesia kosiviro uvere uvavivu vo uvare avauvere. Uva evara vi-ia evara oaraiava reoreorai oara vearotou karekepiepaiveira vo touaia vigei varo, oisio osia uvuipau ra toupari iravutaporo. Eisiviraga.